نحب الموسيقة الكلاسيكية بصراحة الموسيقى الكلاسيكية خاطرش تهزك لوقت مزيان برشا تعطيك هكا طاقة محلاها ، تخليك بالحق تتمتع وتفرح وتمشي لفترات مزيانة علخر ، الموسيقى الكلاسيكية أنا نراها ياسر تمس الروح مش كيما الموسيقى العصرية معناها ، الموسيقى الكلاسيكية كما بيتهوفين ياسر حاجة مزيانة